Xúge̱ꞌ rí ma̱tha̱nlo̱ꞌ xóo ri naꞌne mbáa mbáxte̱, mbáa mbáxte̱ tsí ma̱ꞌne xndú, nandxaꞌwee̱ nandxaꞌwá xndíi̱ ithán xa̱bo̱, nandxaꞌwá xndíi̱ porke nandoo̱ máꞌ gaꞌgíi̱ xndú. A̱ꞌkhue̱n rí ma̱ꞌnii̱ ne̱ awúún rí mbá kixnuu mbiꞌi rá, naꞌgíi̱ꞌ máꞌ xndú ma̱ꞌnii̱, xí niꞌnii̱ máꞌ nguátha̱ xndú, mbá gu̱wa̱ꞌ mbá gu̱wa̱ꞌ e̱jma̱ o gu̱wa̱ꞌ etso̱ rá. A̱ꞌkhue̱n rí nabóo̱ꞌ, na- nabóo̱ xúꞌkhue̱n rá. Awúun máꞌ ri̱ga̱a̱, a̱ꞌkhue̱n nandxaꞌwee̱ rá, khuéꞌ khuéꞌ khuéꞌ nandxaꞌwée̱, porke ri̱ga̱a̱ xndú. Wámba̱ rúꞌkhue̱n xpípíi̱ jagui̱i̱ ja̱mba̱ꞌthoo, mbá xtiꞌthii̱n jañii̱n, déjuun ráꞌ porke jabáwéwóo̱ ithán xa̱bo̱, jabáwéwóo̱ mba̱xte̱, rúꞌkue̱n ñajuun rí ri̱ga̱a̱ xndú. Ri na̱gi̱ꞌdu̱u̱ máꞌ ma̱wiꞌthíin i̱ji̱i̱n, nangiyuu máꞌ mbiꞌi ma̱wiꞌthíin i̱ji̱i̱n. A̱ꞌkhue̱n naꞌne rí esteeꞌ <noise> <hesitation> naꞌne rí, nandxaꞌwee̱ naꞌnii̱ rí esteeꞌ maꞌthúu̱n e̱je̱n. Wámba̱ máꞌ nandxaꞌwúu̱n, porke nawán ene̱ awúun xu̱wa̱á xndú e̱je̱n. Yáá rí a̱ꞌkhue̱n nawiꞌthíin má e̱je̱n ná rí awúun xáñúu̱nꞌ nagajnuu, yáá nandxákuun jmíi̱n tsúꞌkhue̱n asndo e̱je̱n nári̱ꞌña mangiin. Después rí ni̱gu̱mii máꞌ i̱ji̱i̱n rá, mbá xúgíin máꞌ niwiꞌthíin, nagájna̱a̱ xu̱wá xndú rá. I̱ndo̱ó ikhiin e̱je̱n gatiin, a̱ꞌkhue̱n ñajuun rí i̱jma̱ mbiꞌi ma̱tii̱n xkuaꞌnii mi̱tia̱wúu̱n, nimbá ma̱xúphi̱i̱ nimbá mbá jayuꞌ, ndawa̱á a̱ꞌkhue̱n ma̱guátaa̱n mbayíí ma̱ngriguu̱n gajmíi̱. Dí eꞌne rí ngrigo̱o̱ gajmíi̱ mbayíí rá, na̱xki̱dxu̱ún e̱je̱n. Nandxaꞌúu̱n e̱je̱n xí ma̱tha̱ꞌgíꞌ rí mo̱pho̱ e̱je̱n, ño̱o̱ ma̱ge̱ꞌe̱, nandxaꞌwúu̱n, nandxaꞌwúu̱n rí xkuíꞌ xkuíꞌ xkuíꞌ, nandxaꞌwúu̱n e̱je̱n. Xúꞌkhue̱n máꞌ e̱je̱n naguwáꞌ mbá nduꞌ, tsí i̱jínláꞌ naguwée̱ꞌ mbá ꞌndunꞌ mo̱piꞌtsii̱, ná náꞌthán nánii̱. Naꞌthán rúꞌkhue̱n rí nandxaꞌwúu̱n, <hesitation> nandxaꞌwúu̱n, naꞌthán míjná jmíi̱n mangaa, géꞌdoo̱ mbá xó rí mandxákuu̱n gajmíi̱n i̱ji̱i̱n. Xúꞌkhue̱n máꞌ esteeꞌ rí naꞌne rí xí na̱ꞌkha̱ mbáa xu̱kú mbáa bi̱yú mi̱khu̱u̱ a̱dee̱, o asndo tsáa máꞌ na̱ꞌkha̱ naxnúu̱, o na̱ꞌkha̱ xu̱wánꞌ mbo̱ꞌ, naxnúu̱ xu̱wánꞌ, déjuun rí na̱ngajuii̱ꞌ i̱jii̱n, rúꞌkhue̱n ñajuun rí, naꞌne tsí xtíla̱, nanga̱juii̱ i̱jii̱n, nga̱juii̱n iꞌnii̱. Xúꞌkhue̱n máꞌ <hesitation> asndo náá máꞌ xu̱kuíi ma̱ꞌkha̱. Na̱tsa̱ñoo̱ ga̱jmáa̱ jngó naxnúu̱, déjuun i̱jii̱n na̱ngajuii̱ꞌ rúꞌkhue̱n naꞌne mbáa tsí mbiꞌyuu mbáxte̱. Asndo mba̱xtá mangaa na̱ꞌkha̱ na̱ña̱wúún i̱ji̱i̱n mangaa, <hesitation> n <hesitation> uu rí ndaꞌyoo̱ rí i̱jii̱n mangaa̱ na̱ña̱wúu̱n, mba̱xtá mangaa naꞌne xkuaꞌnii. Xúꞌkhue̱n máꞌ naꞌne mba̱ꞌu̱u̱n a̱ꞌkhue̱n naniñúu̱ máꞌ e̱je̱n a̱ꞌkhue̱n rá, <noise> xí ni̱ka̱ máꞌ rí naꞌne mba̱ꞌwu̱u̱n máꞌ eꞌyoo̱. Mbu̱júꞌ máꞌ naꞌgíi̱ xndú a̱ꞌkhue̱n rá, nandxaꞌwá xndii̱ máꞌ mbu̱júꞌ. A̱ꞌkhue̱n juun naniñatígúu̱nꞌ máꞌ e̱je̱n a̱ꞌkhue̱n rá, pero xí nandxaꞌwúu̱nꞌ mbámbá nguátha̱ rí nandoo̱ naꞌne nga̱júu̱n xóó e̱je̱n.